Karazana legume ndraika: <hesitation> pomme de terre a, caroty a, <hesitation> poivron a, haricot vert a, de <hesitation> de lesoa, de <hesitation> cocombre a, de kôrzety.